ما هو فعلا نحب نحكي ليه ياعايشة نحب ديما نحكي على شختم فخورة بيهم عالآخر زائد نحب نحكي على الكتب لي قرايتهم نحب نحكي على المواقف لي عشتها ونحب نحكي على صحابي نحب نحكي على النكت تفات ليك خاطرنى إنسانة فدلاك أي حاجة تضحك نحب نحكي عليها زادا الأفلام تفرجت عليهم نحب نحكيهم للي قدامي ونتناقشو فيه.